Mfiri wa kwa mchaa nimfiri wa Jumamosi, Jumamosi yachive biashara, biashara ikichangamka kindo kichaa kwa kumba kindo kichaa na mafiya agiree wandu wake wengi hao, pooho vandu ni wengi kwa kumba kindo kichaa, yaani kwafula hojazora yakumfiliye imamaki, nanimfiriye imamaki nincha mkela mfiriwe ochi.